<noise> waaw soo amee sa oto bopp mun ngaa faj sa soxla te doo sonnu, te dinga sutura. Mun ngaa dem fenn ñów, topputoo sa soxla, danga suturaal kenn du, kenn du xam ne danga topputoo. Oto bopp moo ko man. Mun nga am soxla bu tàng léegi-léegi nii, nga bugg see dem, amuloo woruwaay, te paas yombul la pour nga dem directement ñów léegi-léegi nii du la yombu. Waaye soo amee sa oto bopp mun nga koo faj léegi-léegi nii, nga téye. Bu dee dëj la mun ngaa dem léegi-léegi nii, nga ñów, oto boppu man na ko. Kon comme am na importance waaye ride si xale la, duhut si mag. Ñun noonu lañ ko gisee waaw. Suma jëkkër jii su amee oto tay tay pour woruwaay war na ko te bugg na ko waaye soo ko joxee ride tay tay du ko dawal de, déedéet ride du yëfi mag, waaw.